biyesi a nucozo a zun oro ni aviyon a fɛte mu ɲu ubiyɛn ɓa mi bato ji aba jun oro miba ɛnɛ ma desi mu ɲu siyan sin-za doso mibinni aba we zo a suwa mi te twa ma a lɛ ni mina yirawe a mu we a o yi mi mu ɲu a o ɓɛ zo mu ɲu ti a o ɓɛ li mu ɲu ti mɛ a o yo ma ɲusin donk to bun a ho cunu